o teknologi manena di zaman sekarang mane an kia harus wa pake karna ozaman ma mau idadi uwa wa pake uwa harus wa pake karna nako wa pake uwa don wo ketinggalan zaman.